Juma kunini o'ylasam. Bu kuni musulmonlar <hesitation> dinida inson yaralgan kun yani shu- inson yaralgan kun hisoblanadi. Va juma kuni <hesitation> poklik, ya'ni halol kuni deb hisoblanadi.